Pues nare zlua ra ni rxiu martill’a rxiu ni lat run ra buny zeny, lo gyu ah rh val’na tchi laraba gisiet th lambr’a th varill’a tchi rh run raba gus ni gulá val´na tchi la culad vaná che gëcky gyw ah tchi rzob raba, nap ni que zob ra calab dëthe gëcky ni tchi ndib varill cun lambr ah tchi nap ni que gizob raba ni rh rh ni gysob raba calav dëthe can ru gyw gy tchi zëga za tchi cuee raba bred’a napni que martill ga ni cubiu raba calav lo ra bred par cuthe raba ni, val’na caloo rcasu gisobu th calav tëx gyw ah rh rquiny ga martill com chi ni martill gi ni gigyazu gëcky calav gy par zob tip ni ra tëx gyw, val’na rckaazu gisobu th ra calav tëx gyw, zaby th ra xpetacku, th ra xmoraliu, tchi nix gisobu’ni tëx gyw a tchi martill gy ga ni gigyaziu gëcky ni par zob tip ni.